Engoko nze ndamabya kugituga korondekana kure oveza wagirinda. engoko rwonyoranga. engoko ujagiri kuyoo neveye inguzuzu. neve inguzuzu ndio rwugirasiranga ichukuria achova hara ikunara vuzwa. Rwutura yirama engoko imanyaza umundu wange wukumba ichukuria hahoyo yaza. Engoko ugirindanga nugirasira ichukuria mikumanyiriza rwikumanyiriza ndio rwutulaza yira imanyaza yenya iry nugirasira. rwugirasira rwayenya kovora yakenya kotera ugimanyanga wetera. rwetera lyla ndio nanga megoneraho vuza. imanyazande ngonera yaha amavuyu gaa megonera ahene haraza. Kari novora ugitizeo enyoranga si heturao dave igarukao vuza. Kari engoko nizia kotera mumbotende mamundu weneyao avore agisuve ichova saginyaraku dave mpaka engoko egonereza ahene hara nigarukikiraho yenyaza avundu hayatera hara kari nurasa ichova yiranaza avundu hene hara. ku engoko eve novogeri uvunyinge. vunene kabisa vwutavoraku unyara kugisuva ichova makande miziere kugene yago dave. Engoko yamanyaza hango havo kari izyi ihare yirana imanyaza hango hitu yaha, onyoraza kari nuhani umriango engoniza hamriango hara, imanyazandi inyumbiyi yoyangonamu, navuza avandi onyora vavora vavuguri engoko vasuvirandi uvura numwongo, eve numwongo uvugendera kijira engoko kari novora uzyi ugishiri ihare onyora kandi engoko yenira yiraniza, mayirana kandi mmba mwavo. Ku engoko eve novogeri ovonene ovonene ovonene, ku kari unyara kwereng'anya koyo dave kijira kari engoko nuzya havundu umanyaza engoko yaiyi ifwanandi engoko yange yagota, engoko yange haiyi, ma kari engoko nekorora ibarabaraza nibarabara nikora riyoga imanyi zandi umundu wa umaundihiza hauyu yenya andiyizi, vavandu vangimii yava avandu venava vambeza ichukuria dah, sasa engoko eve novogeri vogeri vonene kijira unyara kujiva dave, na nujivi fwana usinzi, nugisinzi oveza umari navuza novora ugishira kari msogoni rwuzizaza novora engoko yaiyi engokeyo ndionanga paga ikuba riyoga, ikuba vuta. Nikuba vitu imanyiza ndakarora umundu wa umaundihiza engoko genyekananga karinetera havundu navora uturizaho nivayu izizaza kanoli egona henehara, engoko imarizandi havundu haa handera hayaa engoko evenovokonyi vanene kigira navora uturiza rivugu onyoraza kari egoniho vujira rivigu ila kigira imanyizandi havundaha nihavandhu niharandu hange ndarumba hainzi mwene nderaho navuza navora ugikungi ogegodiza ugishirayi niiyi iyi niiyi iyanzaku dave imanyazandi ndatera yaha rivugu rya naiyohanyenya ng'one kari nizya noho mbotende nogora ugisguva ichora onyora ironi vuza henerahara ekovola vuza ndatera yaha rivugu vya novora engoko nateraka yaha invurumba nengoko yene izya egona ho evovandi ndatera yaha kwengoko evenorogeri ovonene uvutavoragu uvavisyuva ichoradare engoko imanyerizaza ndindi havundu haya engoko imanyirizazandi havundu havundu hayaha, engoko imenyirazaza havundu handagonerayaha engoko imanyerizaza ikiminyu chayiki karinuzia kugimira fwana ikindu chumbarimu kishiri irive irwe rwekora umm ndakaturizaku umwoyo, navuza paka ikubi iriyoga, ikubi iriyoga. Nimanyi zandi umwana wa yakagota navuza engoko eve novogeri ovonene kari vuviti uvwumundu chigira yivu umundu ororandii awa, engoko nimanyiriki hayatera, navuza engoko yene imanyazandi ndatera yaha, ndagonera yaha chigira imarizi zandi irivuyu rya riari yahandi chigira novora ugiturizao suginyarakuda, navuza kari fwana ugishire ihare kunangwa yivili ndatera yaha, navuzaza neveza shimbi henehara imanyaza irivuyu ryandatera yaha. Engoko yindi eve novogeri chigira rwekororaza lla ituraza yira nanekoronda nekoronda imanyi zandi yenya azyi kumba ichukuria, navuzwa engoko sinyara korondaku undi mundu natave yivi daave, engoko yene yamanya vogeri vwayo yamanya kuri yirinda, yamanya kuri yivisa, yamanya kuri inyara kwingira mmba, chigira noreka vuza nuhana muriango onyoraza engoko egoni hamriango hara, imanyaza hango hitu yaha, umriango gwitu yigu ugwanyingiramu, chigira kari novora uzyi kugigimira suginyara daave, ikubaza izikwiri ninyagura ninyagura haas rwuzya nuwirana hamriango hene hara uragenyoraho, nonyora wakingiraza engoko yoyo. Engoko eve novogeri ovonene vwutamanya daave. Fwan uvugure usinze. navuzwanutasinza neveza moyo. Engoko egendaza eyene negenda nimanyiriza rwikororaza inyagura zimberu yizi. imanyizande ndakenya konyora chukuria noo ndakenya kwingira munyumba. ku engoko eve novogeri vonene vonene. kuyomba chigara imanyi zande avundu hitu yahaa. kigira engoko enyaraku kutura yingere munyumba yinde dav <hesitation> fwana neveye engeni. navuzwa engoko yarurwaza hango. imanyazande hango hetu yaha. kunye hakomenyi ni yaha. Kari yarura iviminyu kande ivimanyazande <hesitation> yigu umuriangu gwitu gwakwingiramu. navuzwa uhunde umundu sinyara kuziayo mba. inyara kuziayo dave. fwana wifi mushire ihare ma emenyeyo kunangwa niturayo. nakari niyiza niyirana imanyaza umuriango yigu gwari ugwitu monyora yakingira munyumba mwenemo. Kure inze ndariku niyende umundu nagimira rwayagimira negota kabisa ashimbe kure imweri jivire lakini rwayajiranya hango ndaroraza engoko yange yingera. nembora vaya engoko heye seve engoko yaa ndamanya ningigemira nengora woo engoko igaruki. Umundu yari yagimira yahiranaza kande nayingira munyumba kandeza vurahi na nizia kogona hemegona. ku engoko eve novogeri vonene vwutanyara dave. vwovorakunde y <hesitation> ndavugura engoko yaa hiye ndazia kuvisaa, kuvisaa mumburimu dave, engoko eve novogeri vonene vonene vonene vonene.